Ia, izaho zen̈y mpianatra mandeha lekoly ràha indesiko <hesitation> mazava be bôkà e: kahie, stilô, regla, kraion, lagômy, ino koà? <hesitation> Mitôndra mitôndra karne àby io koà zen̈y izy koà ilain̈y edy.